سٹیٹھوسکوپ دا مقصد دل، پھپھڑے اتے پیٹ دے اندرونی آواز سن کے مریض دی صحت دی جانچ کرنا ہے۔ سٹیٹھوسکوپ اک داکتری انسٹرومنٹ ہے جو ڈاکٹر مریض دے اندرونی انگاں دی گتی اتے دھونیاں سنن لئی ورت دے ہن۔ وِشینال دل دی دھڑکن، سانس لین دی آواز اتے پیٹ دی گتی بارے جانکاری مل دی ہے۔ ورتوں تے ادھارن، پہلا دل دی جانچ، دھڑکن اتے اصل دھڑکن دھونیاں جیویں مڑ مڑ سنن لئی۔ دوجھا، پھپھڑیاں دی جانچ، سانس لین والی آواز سنن لئی۔ تیجا، پیٹ یا اندرونی انگاں دی جانچ، پچن یا ہور گتی ودھیا بارے جانکاری لئی۔